أكيد أكيد بنفضل الجبال، الجبال من نطلع عليها بنحس براحة وهدوء بعيد عن ضوضاء المدينة وعن الدوشة، بنحب نطلع <hesitation> نمشي للجبال ونشوف الحياة كلها ونشوف الطبيعة الجميلة وكيف الصخور هادي واقفة مكانها، وكيف الجبال سابت ونقعد نتأمل فيها.